कुत्ता आपस म कई तरीक़ा से बात करदा ऊ अपरि पूँछ हिलेके भोंकिके और अपरा शरीर ग माध्यम से य दूसरा से बातचीत करदा उ अपरि गंध से भी भोत कुछ बते सकड़ा छीन।